احب زيارة المتاحف التاريخية والثقافية واستمتع فيها لانى أتعرف على حضارات مختلفه وتعلم تاريخ الامم > المتاحف هذة تعطيق نظرة عميقة عن الماضى سواء من خلال الاثار أو الفنون اوالعروض التفاعليه كل قطعه تعرض قصة جديدة تعطيق شعور بال بالارتباط بالماضى وف وفهم كيف تطور المجتمعات قبل مر الزمن